Antsika moa zagny efa miroso hatrany amin'ny resaka fandrosoana dia tsy tsara ilay mamango zaza agnatin'ny vanim-potoagna fampianarana fa tokony sohafana raha hafa zagny izy. Öhatra hoe ovaina zagny ilay drafitra fampianarana, tsy asiana resaka famangoana zaza eky satria manimba ilay toe-tsain'ilay zaza zagny zay raha izay. Dia tokony tsy asiana ilay resaka fampitahoragna koa zagny satria manjary lasa tsy mazoto ilay zaza mianatra dia tsy mety zagny izay raha izay.